Efik. ínchi dîa efik ewe ícanawa nkuewe nkeku abangha nte na do íkeshìga. inkeshiga je ere nkura ke ren îgaha abe suno shi shí ga abe gbanha ema asene diaren. uku-erem orock mme onor nsuno. onor nshini dark. onor nshini ken kate ba îre. mbor ren abe. abe ashiga nje affía. nte affía nje, nje ren orsa. ke esen wo nni yene agad ye nte affia nje nku ke ren. irai ijurine înem-neme idai. nke nje ire abe fene abe ase oven orchan abe ndot nchen. igaha abe nte ashishigi abbe atte. mmama nseme nyor wor achen nte eh eh gbagi oven orchan ba ubon abe aka fene. aba ka fene aka seme ndot'be nchane. iria junine nuan nton îneme ndia. ke oyinna inigre. kubaku ke ren uwa wor neh ke ingire, uba mi uwuna mmang mme nsaria oven orwidarghi wer ndem íre. abe nne affia nna adom, effia ínje affia mme egbi weh ngwang usaher onor îshi wu uu sagha onor wana mme mmuje affia. ufene udong oven ari eshi ari mfuna mma jeni ugam mme ame. areme ke j́ení. egbi gaha egbi urem oven kpor-kpor-kpork ke jeni